Loko manga de eritreretina zavatra midadasika, mampilamin-tsaina, tsy ho voafaritra, tsy ho voafehy. Tonga ao an-tsaina voalohany ny lanitra mangamanga, iny lanitra iny, zany hoe mitondra ny zavatra izay ho lolohavinao izy iny, mipetraka ny fanantenana ao anatin'ilay izy am'midadasika be tsy ho voafaritra sy tsy voadinika.